Neɗɗo keɓɗo sabaabu no waawa yahde e ley waakatiiji ɓettiɗi ɗii. Samaanu fuu garɗo, o wonan e muuɗun. O ƴeewa yalla hoɗun woni ko o waawi heɓde hen ko nafata mo.